Toetr'andra bôkà Filipina ndraiky zen̈y man̈ana klimà trôpikaly izy oe. Avy eo koà ny moide fanjavan'ny me firaka ôktôbra izy <hesitation> moson fo man̈ano mandeha aminany. Dia avy eo koà ny man̈ana mafan̈a <hesitation> maiky fo zen̈y andra aminàzy kôa efa leran'ny novambra firaka avrily àby oe.